One time wer I wor really really lucky becor when I graduated from high school nah in two thousand eight october 19 to be exact, yeah, so dah how come I wor thinking how to geh motorbike to be riding aay dah how one of my brother call me he say oh my pekin when you leave on dah side nah you start riding bike ley next tin nah ley girl dem in ley community nah will start coming behind you you go look you will find one among dem you like nah you start borning baby aay will be better you come to monrovia buh going to monrovia nah I carry some plantain I carry nine head lor plantain I geh to redlight dah time ahn even know seh whether people can buy one head lor plantain for about one thousand five ld I went when <hesitation> ley gobarchop women neh start chunking their lappa and tin dem on it ley orda person one thousand five one thousand nine two thousand one dah how they wor doing dah big big plantain ley buy it I carry one goat I and my brother say leh sell it redlight sold it for ninety dalla dah how we started selling women slippers when day break I put it on my back straight from barner <hesitation> I lock it from redlight all ley way I be selling on ley road going Dah how come nah I buhlor with some kinda information sheet some where nine street dah time near liberia institute of statistics and geo- information services- lisgis, they say ley looking for people to work, yeah ley say wfp wor looking for nutritional people food security and nutrition people dah how come I go there I go apply nah ley people take me we go for interview I pass dah how we were measuring ley women dem height and ley children dem weight yeah then from there nah dah how my hustle small small starts opening dah day pa I wor lucky dah day I can't forgeh it dah how I raise- up